Toh nda zaa nkɔ̄ nma mɛ atsa la, la dɔ̄ muta wa, kuma la zala, ndza nyɛnyra itsi la una, aguta itrɔ imɛ, mɛ trɔ ipɛrɛ blɛ na, agita itrɔ akpɛ za agalo kɔ̄ nkpɛ mimɛrɛ na nkɔ̄ ɔ dɔ̄ pisɛ kɔ̄ trɔ shɔpa wɔ ma shɔpa, ma rici, nkɔ pisɛ izɔrɔ nnɛ ɔsɔ̄ aga ba itrɔ aga an zannɛ nnɛ wa, kɔ̄ macwɛ kɔ̄ abla dɔ̄ nnɛ, cwe dudɔ kɔma lo nshopa kɔ̄ gɔ shopa gɔ gru, kɔ̄ gɔ gru zuzwa kɔ̄ nini kɔ̄ ncɛ za munɔ muna kɔ̄ ɔ ma lo ngugu kɔ̄ zɔrɔ. Zɔrɔ, kɔ̄ ɔshɔ, kɔ̄ ma inu ma cwe tra, inu ma cwe tra, ba aga krɔvrɔ akina nnɛ ɔ ma lo munɔ, iva ɔhɔ ba nɔ, ga nnɛ nnɔ ankzɔ nnɛ, lukpɛ <hesitation> apɔ nnɛ wɔ ma lo kɔ̄ lo ghu ma Kɔ̄ lo kɔ̄ macwɛ nini kaa adɔ̄ fru nnɛ, tɔ nnɛ kɔ̄ avɔ <hesitation> lo nnisɔi munɔ, kɔ̄ ma shopa ma lo munɔ wɔ kwasa aga ba vrɔvrɔ nnɛ ma lo munɔ kɛna, k ma lo kɔ̄ gɔ yisɛ-yisɛ yisɛ, ma kuswe jɛ munɔ, to kɔ̄ lɔɔ cwe, kɔ yiwɔ jɛkisi munɔ kɔ̄ yiwɔ yisɛ-yisɛ-yisɛ, kɔ̄ nini kɔ̄ <hesitation> aga kizi a dɔrɔ shi, kɔ̄ lɛ cwe kɔ̄ jɛkisi kɔ̄ shɔ ta kɔ̄ nini tɛ zaa aa bla bɛɛ nkɔ̄ aza bla na, kɔ̄ ɔ shɔ lɛlɛ lo kwe kɔ̄ lo lɛlɛ munɔ kɔ̄ nini, kɔ̄ yiwɔ jɛki si munɔ yari kɔ̄ a na bla, kɔ̄ kpɛ shɔ kɔ̄ ta kɔ̄ nini, kɔ̄ a bla wa to kuma kɔ̄ ɔ gɔ kɛnɛ <hesitation> ma agita agā kɔ̄ gisɛ-gisɛ-gisɛ-gisɛ-gisɛ, mɛ kɔ̄ kata kɔ̄ nyɛ adɔrɔ kantrɔ shɔpa nnɛ kɛ na.